í þættinum í kvöld segjum við fréttir af ellefu ára strákum sem

heyrum af allsherjarverkfalli fyrir loftslagið og fáum

frá Hríseyjarskóla ég heiti og nú verða sagðar

tveir ungir vinir lentu í miklum ævintýrum í síðustu viku þegar hjóli annars þeirra var stolið þeim tókst að finna þjófinn og hjólinu var komið á réttan stað Jakob

er ellefu ára gamall og býr í Vesturbæ Reykjavíkur í sumar fékk hann fínt hjól í afmælisgjöf hann er mjög ánægður með hjólið og brá þess vegna mikið þegar vinur hans hringdi í hann á fimmtudaginn í síðustu viku ég var að hjóla hérna svo lít ég

að fara yfir götuna og

allt í einu mann á hjóli vinar míns

þetta væri hjólið hans Jakobs af því

rispa neðst á hnakkpípunni hvað gerðir þú þá ég hringdi strax í hann og hann sagði mér að hjóla um Vesturbæinn og reyna að leita að honum Jakob fór þá niður í hjólageymslu og sá að hjólið hans var horfið Stefán fann manninn

aftur fyrir tilviljun þar sem hann var að setja hjólið inn í hjólageymslu annars staðar í hverfinu ég sagði pabba frá því og hann fór út og ég gaf honum númerið hjá Stefáni

hann var að tala við hann allan tímann á meðan þeir voru að leita að manninum síðan endaði

fann manninn og fór út með hann og spurði hann að nafni síðan spurði hann Stefán hvort þetta væri maðurinn og hann sagði já síðan hringdi

bara á lögguna og síðan kom löggan og fór inn í húsið og kom aftur með hann

á höfuðborgarsvæðinu hefur aukist mikið undanfarið það var tilkynnt um þrjú hundruð og fimmtíu stolin hjól á fyrstu átta mánuðum ársins það er um eitt og hálft hjól á dag það er þess vegna mikilvægt að muna að læsa hjólinu sínu við eitthvað traust og nota sterkan lás ertu ekki ánægður

líka klárt hjá Stefáni að hringja í mig hann bjargaði hjólinu

boðað hefur verið til svokallaðs allsherjarverkfalls fyrir loftslagið á morgun tuttugasta september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

fjölmargir hafa boðað komu sína í gönguna hér á landi og sumir þeirra hafa verið að mótmæla vikulega á hverjum föstudegi síðan í febrúar á mótmælunum á morgun verða tónleikar á Austurvelli þar sem g d r n Friðrik

og Högni Egilsson ætla að koma fram í síðustu viku skoraði Vogaskóli á hvaða dýrategund á Íslandi er í uppáhaldi hjá þér og af hverju mitt er páfagaukur af því að hann getur talað

mitt er rjúpa því það einkennir Hrísey

mitt er hundur af því það er gaman

þær eru sætar ég